<hesitation> Bizni madaniyatimizda har xil milliy taomlarimiz bor. Menga eng yoqadiganlari bu-osh, ya'ni palov deb ham ataladi. <hesitation> Guruch, <hesitation> sabzi va mol go'shtidan tayyorlanadi. Ichiga tabga ko'ra har xil narsalar solsa bo'ladi. Bu bizni eng kuchli <hesitation> va quvvat beradigan taomimiz desa ham bo'ladi. Bundan tashqari, <hesitation> har xil turdagi chuchvaralar bor, judayam mazali bular <hesitation> Chetdan turistlar kelganda ham, shu taomlarni yeb bizni madaniy ovqatlarimizni judayam yaxshi ko'rib qolishgan.